Pues natiüc biümb ningüy casingü majlüc porque xonapac ienvi casi ngu majlüc xowayeylew xicon sangalan olonoc lat ningüy setie sacolotan sayacan chipin sayacancans satiün maquiej miüpantscüt tuan sayacan tiül pex castil atuquiey sütiün ningüy natiec biemb porque pues xow nawet anquie ningüy ngu majlüc perxicon salamban olonoc lat o tuan nipilan napeayiw ningüy manüjpiw y sangalan porque atuuisatiün nee natiec biemb atuquiey sarangan ningüy.